Ma am suma xaalis du ma ko mën a denc si kër gi ma tëdd mu yàgg du guddi suma xel ne xam naa xaalis bi su ma ko tegee fii bu ëllëgee du am lu ma neex, ma jël paas ma dem paas ma yóbbu ko banque, bàyyi ko banque ñu jox ma këyit ma indi bu ëllegee su ma soxlaa banque bi ma dem tàllal këyit yi ñu jox ma suma xaalis. <noise> Banque de boo ko déggee dencekaayu xaalis la, kondaane am na mën nga see denc sa xaalis, sa waxande mën nga ko cee denc, mun ngaa dénk nit, mën na la see de- be mooy kondaane bi rek waa. Banque bi de ooyee ko banque sax waa man de banque bi de boo gisee ñu ne ma ne ko ñu di ko def pour denc la. Léegi man mun naa jël sama xaalis ma yóbbu ko si banque, su ma ko jëlee su ma ci amee soxla ma dem jël ma ñëw faj sama xaajo su ma paree ma dem dellooxaat, mbaa beneen soxla mën na maay bett ma dem ne ma de suma xaalis laa soxla ci banque bi ma jël ñëw faj suma aajo. Itam de su ma amee sax xew boo xam ne mooy bett nga, mën naa dem ci banque bi ñu lebal ma ma di ci liggéey, waaw su ma amee ma delloo waaw.